Chemo kin josq'iij wiib' kin kinloq'jun xaab' ju xaab'i kin yaa wu este estilo chu wun wi' para ke kundo xtk'ob'ik squk' kwa nt xtk'ob'ik este, este ju jo otro tipo de chimal uso chu wukwi' i siempre e xtikb'an limpiar na'l por eso <hesitation> ki'kb'an usar lo ke es xaab'.